Ko oleki ko olemii rapisyek, olekindoo rapisyek. Koo bank kopendii piiki kipkocheru rapisyeki sikolipanee fees, pas bank kora kopendii pik kikosome loan. Paas bank kora koolekikonoree rapisyek yemeche ikonor rapisyekuuk ikonor rapisyek kuuk ipikonoren yundo. Bas bas bank kora <coughs> koyemache koyemii chii nekasom chekonda pas ii isirchini checkit ile ipko cher ing bank, ara bank koo ole kikonoree rapisyek.